لازم الاستيقاظ مبكرا ترى في نشاط وحيويه ورزق ,الناس يصحون من الفجر يلاقونا الرزق ,والله يقسم لهم ارزاق وهم ما ينامون لين الظهر ويصحون يكون اليومين ما يسوون شيء ,لازم الشخص عشان يحافظ على صحته ويكون صحي ورياضي انه يصحى بدري كذا يبدر البكور بركه الجسم السليم في العقل السليم والجسم السليم اللي ينام.